Ny antoñy mahatonga fitafia tantera-draño da satria ny raha nañahivaña azy tsy-tsy tantera-draño le matiera nañahiva azy zañy tsy tateradraño. Fa ny lamba ndraiky nahia tamin'ny raha afa mitroky raño matiry afaky mandray raño zañy.